ജോഅകുലു ഹേഛി ഹന്നു ദിനോദന്ദ കേലവോന്ജി തിപ്സുല് ഉല്ല। ജോഅകുലേഗു ഹന്നുനു വിബിന്ന രീതിയദു കഥിരിസവുദു। പന്ദ, നക്ശത്ര, രുദയ, പ്രനി രുപദു വിബിന്ന ആക്രിതിദു കഥരിസവുദു। ഹന്നുലുനു ചോലോര്ഫുല്ലദു പ്ലേഇതേദു സര്വുമല് പോദു। ഹന്നുനു നേവ് നോസേ, ഇജേന്ദ, മോസരേദു, ഓത്തേഗി കോരുദു। ജോഅകുലേഗു ഫ്രുഇത്സലദു മല്തേദുല കോരുലി। ജോഅകുലേഗു ഹന്നുനു ജുഇചേ, ഇജേന്ദ, മില്ക്ശകേ, ഇജേന സ്മൂഥിഏഅദു ഥയരിസദു കോരുലി।